el kachukop cuando qeqajal che kichee' ket- am qawach e wo jun chek wunaq kajalaw keen ketaq'nek mal y como ra'aj e lera' ket- am qeqch'ab'ej pi cuando qeqch'ab'ej li qachukop qeqch'ab'ej qe awaj ya ket- am qawach. <noise>